निमाड़ी भाषा में कई तरह के सुंदर पंछी होवें। मैना मैना अपन मीठा बोल खातिर प्रसिद्ध होवे। तोता सुआ हरियर रंग को होवे अने आदमी की बोली नकल कर सके। मोर मोर बरखा मं नाच करे अने अपन नीला-हरा पंख फैलावे। कौवा काग काला रंग को होवे अने हर जगह देखे जावे गौरैया चिड़ी।